Ok kalau binatang yang bau busuk tu sesuai sa punya pengalaman- nah, sa kan di UKSW di jurusan pertanian. Kan biasa kita praktek ke lapangan, ke lahan padi atau apa, itu biasa kalau jalan tidak sengaja, misalnya kalau lagi <hesitation> cabut-cabut rumput atau apa gitu di lahan, itu biasa dapat, kalau kita di papua bilang binatang bau. Itu pas pegang nanti semacam ada bau- bau menyengat begitu. Pokoknya baunya tidak sedap lah. Tidak enak begitu. Terus itu baunya itu tertinggal di tong pu badan juga. Macam tong su pegang binatang itu nanti baunya ada tertinggal di tong badan. Nah, kalau kenapa dong bisa bau itu sa juga kurang tahu. Cuma kalau pernah tong belajar biologi tu katanya memang baunya memang sengaja untuk <hesitation> mengelabui musuh pokoknya begitu. Cuma itu binatang bau yang- binatang bau itu kalau- sa di jawa juga baru tahu <hesitation> setelah belajar biologi juga baru tahu kalau namanya sebenarnya itu walang sangit kalau di sini bilang. Cuma kalau tong di papua bilang binatang bau memang. Nah itu mungkin- itu binatangnya ukurannya kecil saja, tidak besar. Biasa ada di lahan-lahan pertanian atau dimana. Kalau tong di pertanian juga memang binatang itu kurang bagus karena hama untuk tanaman. Pokoknya kalau baunya tu tidak sedap sekali kalau dicium. Terus <hesitation> kalau misalnya binatang rumah nih yang menurut saya bau itu seperti kucing. Kucing kan kalau buang air kan itu baunya menyengat sekali, kucing. Pokoknya kalau dia buang air dimana itu, kotorannya tu semacam menyengat. Baunya <hesitation> tidak sedap lah.